अगर मैं के सफर मां छूं, त मेते संगीत सुण्ण भौत अच्छू लगद। खस तौर पर जब मैं के पहाड़ का सफर मां जंदू, मैं वास्तव मां पहाड़ी गीत सूणदू, अर म्येरि मन ज्वो चि, चित्त बूझि जंद एकदम। अब पहाड़ी गीतों कि बात ही अलग चि। मैते संगीत येले पसंद भी चि, किलेकि जब भई मैं सफर पर रौंदू, तो संगीत मैते बोर व्होण नी द्योंद। लगातार कुछ नई नई संगीत सुण्णा रवा, सुण्णा रवा और आराम से अपरु सफर काटा, सबसे बेहतर व्हंद।